Qishning oxirgi oyi, sovuq valentin kuni. Sovuq kunlarni o’z ichiga oladigan oy. Qisqa oy, sovuq havolarni his qilsak bo’ladi va biz bahor uchun tayyorgalik ko’rsak ham arziydi.